أول حاجة هو نقلب على شي مكان آمن ونشوف كيفاش كيعيشو هد الناس ونفهم النظام ديالهم، عنحاول نتعلم من التجارب ديالهم ونكتسب واحد المعرفة جديدة لي غدي تفيدني.